Aha rapinik, rapinik koipu paipayet ne oo ochei, ko uni, rapinik ko ko- ko- ko koyae kosoman lakok amapitu nyalilda, pitu <hesitation> sapeet nekararan amu yemache rapinik akot ndemache iwe ole kewe sapari, iwendi kokewe ipikeer kiy nekemache, inyoo kokainyoru kiyotok anan kong'iitu komae kopa lakok sukul aya, kemache kealis, komai, kokaran rapinik ko mii amu techin, amenyalilii, maimu rupeet akot ng'o ka kamii nyalildap iin kila kitu, kependi kemite in itinye rapinik kuk, yu kemitenyei peek, aya komyani chii ko karan komii rapinik, korom kometinye rapinik, metinye rapinik ko korom amu iwendi neleen isom chii komakonin chii, mmh, korok ko komataretin chii amu metinyei kit nenyewektae, kosupkei ak amu oli, kolen chito akonin sinyikona nee, komakoi konin chito amu kerin kole mamii kiy yepo, i- i- imi puch, eeh, lakini yetinye rapinik ko paipaye ak kokasi mukuleldo ng'ung amu ne, amu itinye rapinik chemuchi ile ayaein nda awa aal tuka, nyirip tuka, kokaron yerip tuka, kotesaksei rapinik kei, itestai yani kewe mung'aret ng'uni nakatestai ko karon ialde tuchatak ko kakoiyo rapinik. <hesitation> ayaiwe konginam akot tuchata nyialde tuga ile kawe mung'aret ab piasik ana kondek. Konewe nepo pandek ial pandek kokestoken inyoo kotepso pandek, tuun nait wakati kokalany peit imuchi ialde. Konealde kwakotesak chepkondet kei ketinye, amuu ke keke keng'eetin kekeng'etin keai mung'aret kong'etkei komasi, akikonoree komasi kora kara kouyoo pmasin. Igere ile kaisi kiiy faida ko faida inoto ikonor chuun inam faida inoto iae nee. Iripee lakook kuuk akiyae poisyonik kuuk ee, so kounot.